أووه <hesitation> الحال اللي توي صاير إن الأقتصاد من أهم شي في البلاد، <hesitation> دير خلططك مستقبلية، تدير مواردك <hesitation> تعاون جدا في- في تطوير البلاد <hesitation> الإقتصاد مادة حلوة جدا جدا جدا ، خصوصا الإقتصاد المالي ، يهمنا كيف احنا نقدروا نتصرفه <hesitation> المال نقدر كيف نستثمره أكثر وأكثر تخ-تخطيط.